Ke noʻonoʻo wau e pili ana ka poʻalima, ʻaʻohe mea e launa me iaʻu aka ke pohā ia ma koʻu poʻo noʻonoʻo wau oh ka poʻalima kela ka hope o ka pule, kela ka lā hope ona na haumana e hele mai i ke kula oia aia ka wa hoʻomaha i ʻelua lā. A pohā ia ma koʻu poʻo e malie a e hoʻokaʻawale mai ka hana mai kela pule.